اجمل زهرة شفتها بحياتي هي الجوري. انا احب الورد مرة بس اكثر ورد احبه هو الجوري بكل الوانه الابيض الاحمر. طبعا اول مرة شفته ايام طفولتي في متجر الورود وكلنا نحب هذي هذي النوع من الورود.